Ngomusali osokha kwanja khubarewula mala wafuna mulalakho wamubulilila, wamumonyelakho ori musale, kimima kino kimibi nenakhayile nee mumutimanya musirekere.

Chindika nechipikipiki chitimila khusyalo khuparapara chefwe namwe khungudo chefwe sikila ee! byekhufumbula bili bikali nebabana befwe, banyolile enganga mukhutimisya.

Ese emanya indi NGO neyichile khusyalo, nekhola kimilimo, ekhola kyabusa, sembonanga nechirunga babandu taa mala chiba chechile khukhola kimilimo! chikasii chabusa.chikhola chikasi chabusa chayeta babandu bamanya sye khukhola.

Sukari niyo onyelele okhoya wamupangusya sikila akhaba biwukha byosi nabyo byenya sukari niyeli, nebibusanawo byarera bulwale so kenyikhana khwapangusya

Basani bekimima kimibi banyolanga babana befwe babawamba bayi! u! u!, babawamba nekamani mbu nalundi nende khubakhomaka kimima kimibi ngabalikhucha mubikuli namwe mubirekere.

Mayi ununisha kenyikhana alye byakhulya nga kamapwondi kumucheli ne chinyenyi nga womena ne chinchaki

Khukhala bisala eno ebukanda sesikanibwa taa khulwe bisala birera embewo endayi, byarera bulamu bulayi mubandu e! baba nebi! bi! sinini silayi nisyo omundu acha wekhalawo wawumulilawo bulayi.

Eee mufrii tayimu change, lukali nenyanga khulolakho niye basakhulu bali nekhulosyakho nebangachulilakho bikhale pili ee! nachakho narekereshako kamakhuwa kesibala nga khuretiyo khuri.

A! basasi benyikhana bekhala nebabana bano babalekela chisambo chindayi nesikile bakhekhala nende bikosi bibii taa, sisindi babawe chikasi chesi benyikhana nga bakhola siakila aa! baba! aa! baloba khuba nebabandu bekimima kimibii taa.

Chisendi chekhwisomelo nga mbawo, khuchakho khwayimakho chiloni chechi sako, ngesako soli nayo taa, wakusya nibyo okusya nga biliwo, nga sebiliwo taa warurayo.

Babana batiti sebanyolanga chindwale chimbi nga poliyo ne tetenasii taa nga babachanjile.

Norambisha bindu bikali waloba khurambisha sindu sitwela taa, nono olafuna chifayida chingali newenyikhana nokholele musino waloba khufuna taa ori okholela musino wafuna olukholela musindi wafuna sisindi sasa khukholela mubindu bikali oba khurambisha bibindu bikali ofuna lukali khufurisha no rambisha sindu silala.

Eee bubeyi buno bukhola omundu kakhalala kwansa nanyolile na-echa amanya arii omundu yuno ambeya nali-omusale wewe namwe bubeyi buno bunyala bwakhola omundu wawumia shakila paka abe nende bukhalafu bukali sana.

Bilyo, khuchukhamo lidawa, ngakiteliki nga nova, nga kamayindi kano oba kamakanda, esoya, khwabikha bulayi, nono mayito yuno khusunganga munchu mala khwarakho kumukoye mala byasungwacha nono chimbeba chala khubi! khucholela taa, kimifuko kyecha aa! nolelemo politheni bakisi wafu! wabowa bulayi, sebiba affekitedi taa.

Kumunyakasi nga mu-eriya sekulimo taa, aa! khufurisya chisoola, chisoola kumulembe kwechisola khwakendile khwarurire khumafura kaaba mutala ari nono chisoola papa.

Efwefwe khukula chisoola, nee nga sekhuli ne kumunyakasi taa, khukula chisoola ne kamafura ke tala khwaburusha nyo mungo mwefwe mwaba nebuwanga

Nosomele khumanya tafauti namwe khukhwawukhasha siyeta khumanya sinanu silayi ne sinanu sibii khubanga khomanya khukhwawukhanishawo.

Khubayanga chikhafu, khwabaya chimbusi, khwabaya kamakhese, khwabaya chimbichi, khwabaya chipunda, khwabaya chingokho chikulukulu aaa! bibyenebyo nibyo esikhulinda! mungo! esikhubaya mungo.

"Papa silayi nabi khubirisya bandu nesisa sikila kalomanga kari ""nokhola bulayi aba wikholela wamwene"" nanu okhakana bulayi?."

Mayi onunisha kenyikhana anywe buyu-bubuki, alye bibindu nga kamatunda, alye chinchaki, bikile kamabele kechemo nanyanyakho nende kimiba kino sikila bikhola basi kamechi kechemo.

Khukhwilinda mungo mwase lwa! lwamareriya, ekhoyele ba! namwe babanu balimo bakona khubulili bububimbililwe nende eneti iye bik! iye bingenge khukhiongilila maleriya! nebingrngr bikhabaluma byarera mareriya taa.

bandu bakali baya barya lufu lwa munyafu babona bari lufu lwa munyafu lula lularera biyangafu lubahingilila huhola bubwoni nono bafwiti bewayo bari fwe hahusome hufune mawayida kakila huyete babandi lakini bano bafwiti babaachamo bano baba beweleyo huhwama mumioyo kiabwe

Bandu khula khufuna kimileka khusyalo khulwebutakhanyi bwechisendi.

Khunywakho chai nga webibele khwalyakho busuma bilimo nende proteni nende enegi khwanywakho kamechi bulayi, bibindi nga kamapowondi nekaliwo khwalyakho, khwalyakho nende kamatunda yani bindu mbali-mbali

Bulwale bwa corona bwonakisha bibyasara mushalo kakila mbo bandu sebaba nende bulekhule mukhukenda taa, abele osikala busa munjju.

Balimi aaa bubwile lwakanile sebuba bulayi taa nebalimile bilyo kumumu kwelakho obata efula yapa engali ne-eshinga kimikunda, balimi bano batamba inputs nga fatalisasi emboleya, bumicho bukhali bulayi bwe khubyala taa, aaa batamba nestorejjii facilitisii che chichili chindayi.

A! bakhasi nende basanibenyikhana khutesita khawukha khasilimu khabayete belinde nga bali balamu sayi khuwakati yasayi niyokhulimo yino, balwale bali bakali, nenowipimile omanya ngonyala wamenya nomanya nga wilinda, ngoli omulamu nokhola bibindu byowo bulayi namwe ngoli nenakho wamanya nga no! onyala wesilikha.

Olinende khurya bibindu byebabandu khusyalo sikila sewabirambila taa, omundu okundi niye wabirambila nesisindu syewe, ewe sewasirambila taa, sokanibwa wasiyenanalila taa, wenyikhana osirye wa! sikila babandu bosii barya bibindu byowo mala babiwa lukosi. Nenokharire syowasyo, abandu bosii sebarya bibyowo taa mala bibindu byowo byabawo byalama.

Khusaba serekari yasomya babandu khumanya kamakambila kaserekari kalomaloma karyena, nowupile omundu bakhukhola barye, nokhomile omundu bakhukhola barye, indyaba khwalerirewo lukosi.

Nga namalile khulya sye angolobe, indera babana khumesa khwacha mwibukana, nga khwamalile libukana lyefwe khwasaba, nekhucha khukona lilo.

Omundu ochakhilila omulele abasamanya taa, ela nisyo okhola khurewula omundu oyo sikila buleme sebabulanga taa ela somanya lina lefwa! lwesananyolela buleme taa, ari oyo omurewula ela wamusomesya wamubolela ori okhokhola sibi.

Bahasi betuba musiyasa khubela nabo babandu muyukanda babusyele Aaa; namakambila ya uganda efukisia omukhasi naye khukhwituba musiyasa sisikila betubangamo.

Khukhola khwamanya kimibili kyefwe khulwala namwe taa ate lundi indi khwelinda khunyola khawukha khamunyafu khula khukhuwamba tawe.

Tekinologyi khushalo sayi yechilemo bibindu bikali ne khufurisha nga okaninakha khutekinologyi aba olkhokanikha khulusimu, nechisimu thino chebeyi bandu bosi sebalekhana efuna.

Ngoloba khungona esebele, olafuna bulwale, sasa mulinende khungona chisebele chenywe yakila mulobe khufuna bulwale mumechi taa sikila mufuna bandu bakali babecha khusebele bataya kamechi kamasafwi bacha barambisya nono bosii baba balamu, nolindile kamechi bulayi, nibwo bulamu.

Abandu bali nende munyafu, sekhukanibwa khwabarombola taa khukanibwa khwabaa sye! syakhulya khwabaa nebyekhunywa nga kamatunda, nekamabele niokimyaka kyabwe kyeyongela nenga khwabarombolile, beyembelela bafwa khangu.

Babandu khusyalo nebabone umwana wesikhana nagwarire elongi khusyalo, babona nga omwana yo sali omwana welirye taa, omwana wesambo yesifwabakani.

Aaa! bitu! bi! fwene, kamapapari, kimiyebe, kamapera nebibindi.

Babana khubara alala khwabaa! somya bekhala alala nebabandu babandi, bibindi benyikhana bekhala nebasenge babwe beyikamo kiminiongo kyebasenge, nende bapapa nende base! bikuka byabwe nga chikholo chefwe nga efwegfwe.

Omwami alinende khurekeresha bibindu byebabandu mungo mwesi baa! khebaloma nenaye amanye khubakaya ee! nekhubalinda khubakelesela esambo ya serekari necha ee! nebalindane bulayi.